कुछ आम खाणा एलर्जी हूंदी दूध से लैक्टोज एलर्जी हूदी लूखू थै। अःडा प्रोटीन से कुछ लोगों शरीर मा रियेकसन वे जांदू। अर मुमफली खाणू से भी लूखू थै एलर्जी हूंद)